mi nani a ɗo wonndi be soobiraawo ma ɗo ne'ɓi tun on ɗon ɓikkoy, ko tun nday un fottidiri?, ngam mi laari ma himɓe feere ma ɗo biya a yaya be miyiraaɓe un, woɓɓe feere bo bi ay dada mon gootel un, himɓe feere bi bo baaban mon bo gootel, ammaa himɓe yecci yam soobaajo ma un, ammaa tun day on puɗɗi sobaku may?